Na majeꞌndyo̱ matseitiuya chiuuwa na cwilañꞌoomꞌ nantquie na cwicwaaꞌâ na waawꞌaya ñequio nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ wꞌaya jâ na jndyetindiiꞌ cwilalꞌueeꞌndyô̱ seitye na cwilalꞌua ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na ljoꞌ ee na cwilue tyonasei na juunaꞌ yatinaꞌ ñequio ncheⁿꞌ catscu oo meiⁿnquiannom cwiicheⁿ ncheⁿꞌ quiooꞌ na nncueꞌ ee quiawaa joo ꞌnaⁿ na laxmaⁿ quiooꞌmꞌaⁿꞌ xjeⁿ na laxmaⁿyoꞌ cwii tycu, xeⁿ na tiyaayoꞌ jeꞌ ndoꞌ jaa cwicwaaꞌa ncheⁿꞌ na jluiꞌ naquiiꞌ seiiyoꞌ quiajoꞌ nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na tycuꞌñeeⁿñe nncwinomnaꞌ naquiiꞌ seii jaa joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na ja ñequio nnꞌaⁿ wꞌaya na jndyetindiiꞌ cwilalꞌueendyô̱ seitye ee seitye juunaꞌ matseichuiiꞌnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ chiuuwaa na cwiluii juunaꞌ quiawaa jndye seityemeiⁿꞌ cwilue ljeii na chuu nanqueⁿꞌ ntjaⁿmeiⁿꞌ na tuiinaꞌ ñequio ꞌnaⁿ na chaꞌxjeⁿ cwii ta̱, chaꞌxjeⁿ cwii ta̱a̱ꞌ tsꞌoom oo cwii tsco na mateijndeiinaꞌ na machꞌeenaꞌ na waa seityewaꞌ.